Yake musim urang biasa <hesitation> apa mulai bulan satu biasa sampai na bulan lima. Mane ke musim urang tarru ii tae kegiatan la jadi mane masusaki la male male. se macam na la maleki raka sitammu sola-solata atau la maleki raka ma' kuliah. Masusaki la male karena urang. Mane ya duak to biasa ke urang tarru i masussa ki, gagal panen ki biasa jiong galung. Karena ra'ba to pare biasa ake urang tarru i, masussa duka la rokko <hesitation> doser to galung misalkan ke urang tarru i karena ma leembeng te litak. mane ke urang tarrui i to anu biasa pasti <hesitation> banjir i karena menampungngi te wae jomai tasik, mane yate sanga musim kemarau <hesitation> malassu li allo, malassu allo mane mulai biasa <hesitation> musim <hesitation> kemarau to mulai bulan annang sampai bulan sembilan terus yato sanga musim kemarau. Masussa biasa wae mane mabokka. Manee <hesitation> anu biasa ma sussaki rupang wai.